Lu cunflittu è un aspettu fundamentali ni lu sviluppu di lu caratteri di la pirsuna. Li carusi ca hannu cunflitti cu autri carusi, accuminzanu a sviluppari abilità di rispettu di la idea di l’autri, capacità di cumunicazioni e di parrata. Si pò diri ca lu cunflittu ajuta a formari lu caratteri di la pirsuna e chissu permetti di crisciri ni la società.